Ma Hawaiʻi puni ka poʻe i ka nānā ʻana i ʻelua haʻuki nui. ʻO ka mea mau ka pōpeku. A ʻo ka mea ʻelua ʻo ia hoʻi ka pō paʻi lima. Kaulana loa ka pōpeku ma <hesitation> ka pae kula haʻahaʻa, ma ka pae kula kiʻekiʻe a ma ka pae kulanui. <gasps> A pēlā pū me ka pō paʻi <hesitation> lima. <gasps> A ke piʻi nei ke kaulana ka pōpeku hae ma nā pae makahiki a pau kekahi.